To e waɗa haala duuɓu ujineeji ɗiɗi e sappo e jeego kam, ko mi miilata arande kañjum woni ñaamugo cuɓal ɗum Donald Trump ñaami to lesdi United States of America. Demmboo ɓaawo ɗon dimmbaaki leydi to Itali e Ikuwado, popu ɗum pati to ndunngu ngu, mbaru ɗum yimɓe.